Mempelajari karakter uwang tu kalu kite sebelum nak be tunak tu ye kite jak cewekan tu kan la tau cak mane watak cewek kite kak nah kalu kire- kire kite nak serius nian dengan betine kite kak kite harus tau juge latar belakang keluarga nye mak mane kan men uji wong duson tu bebet bobot harus jelas karne kite betunak kak lame seomor idup, men cewek kite kak dak beres jangan di tunak ngape mek tu karne kalu ketike kite betunak baru tau si- sipat cewe kite kak watak nye nyesal kite gek nah ujung- ujung nye saghak kite dak betahan lame umeh tangge nah make sebelum nak betunak tu piker baek- baek bebet bobot nye harus jelas men di duson tu kan harus tau keluarge nye mak mane, karne kalu bebet bobot nye dak keruan pasti dagha tu nurun ke anaknye dan juge betine tu kalu sebelum betunak biasonye sipat nye baek nian watak nye, kapan ketike kite la jadi be humeh tangge baru keluo sipat asli nye, ketike kite tau bebet bobot nye tadi baru kite kenalke dengen umak bak kite keluarga kite kan betanye, mak mane betine kak cocok dak dengan kite, kalu kite salah langkah salah pilih jalan kite nyesal kagek apelagi kite betunak sampe ade anak. Apa nak sampe ada anak, ribot, bebala, la banyak pertimbangan men nak sarak tu mikir anak kan, mikir yang lain jadi sebelom kite jadi tu ye, kite pikir- pikir dulu, kite harus belajo dulu tentang betine kak mak mane akor dak dengen kite, jangan antak sebelom jadinye baik ketike kite la jadi betine kak baru kelu tau sipat aslinye. Kalo di doson tu biasonye kalu wong nak betunak tu ape lagi betinenye se doson gampang nyan kite nyari ape tu kriteria keluarganye nak lak tau nye kan mak mane ye kan, nah kalu beda doson tu agak susah kite, karne dak tau kite nak nyelidik cak mane, kalu di doson tu tau kite karne umak bak kite positip saling kenal ye kan, jadi jadi men umak bak kite la tau kan nah jadi kite betanye agek ketike nak betunak tu mak mane, bak man mane mak kan akor dak betine kak dengen kite, men ji mak bak kite dak akor nah dem kite nak yang lain karne kite tu kapan wong tue kite be la ngate dak akor tu kite nak nerus bahaye biasenye, nah jangan kite mikir pikiran dewek kan tapi pikir keluarge kite percuma bae kite baik dengan bini tapi ape tu bini kite dak baek dengan keluarga kan, make kebanyakan wong cewekan se doson tu yang serius nian dak katek main- main. Biasonye men di duson tu wong galak begesah tu tiap malam men di duson nah men beda duson tu paling kan telponan, pideo kol, chatan nah kalu se duson tu paleng petang petang men di duson tu ke humah ngenal ngajak mandi ke sungai musi kan men dak tu minta cuci baju he tu nah malam ge ambek baju pinjam kaen men di duson tu, kalu empai tu sebelum zamam gini tu empai tu wong telponan lewat hp cepek jadi dak katek yang pideo kol, paling smsan, na mbeli paket telponan kak yang sebulan na kan men kini la lemak wong cewekan telponan kapan lindu kan nak ngeleng mekan kadeng ngepap poto minte kerem kan men mpai dak katek dak betemu itu tu jadi ketike kite betunak tu men di duson kan men ade cewe wong doson tu lemak nian jadi paleng kite ngeluo sen tu ahai minggu bae karne minggu tu pasti nak makan makan di duson tu begesah kan. paling di warung warung mi ayam di duson tula men nak keluo duson paling di marah baknye ade yang dak di boleh apelagi kalu cewekan tu masi sma pasti kene marah nah kalu la dem sma la tamat la nak betunak la serius baru kite di izin baknye nak ngunde anak nye keluo doson, na kalu kebanyakan lanang tu dak bani biasenye ke humah betine tu minte izin dengen baknye nak ngajak anaknye keluo. Nah kalo di doson tu kebanyakan bujang tu nyemput ceweknye di jalan dak bani nyemput ke umah, kebanyakan bak betine di doson tu pemenges gale, jadi pacar la lanang kak takot, nah kecuali keluarga lanang kak tepandang kalo keluarganye tepandang baru keluarge betine tu segan.